फ्रूट स्मूदी बनावे काज साबते पहेल हम बा फ्रूटे लेंगे जाकि स्मूदी बनानी है। फिर बाय मिक्सी में पिस देंगे बहुत अच्छे तरीका ते। फिर बामे बाय घोर लेंगे फिर बाके ऊपर जो है, आइस क्रीम और ड्राइ फ्रूट वगेरा दर लेंगे जा तरीका ते हम फ्रूट स्मूदी बनाये सकतें।